Ríí rígá náa̱ awúún rí nagu̱ma méjúún genitsu, rígá xúbá, rígá rí xúbá rá najmaa, rígá xúbá mba̱ꞌju̱ jamí xúbá chákaꞌ ikhaa ríꞌkhui̱ najmaa naꞌju̱u̱la majan, namaa natii najnu̱ꞌ iyaꞌ, namaa ríí xúbá chákaꞌ rá najmaa ikhaa rí náa̱ rí magoo ma̱ti tikhuu rí najma̱a̱ xú ya̱ꞌju̱, xú yaja maxaꞌ, xú ra̱ꞌkha̱ꞌ xú khaa ríꞌkhui̱ ejmaa náa̱ rii xúbá chákaꞌ. Mangaa má rígá tséxi̱ nakhú, tséxi̱ nakhú náá ejmaa ikhaa rá, nagu̱ma méjúúnꞌ yaꞌdu xúwíꞌ ikhaa, ikhaa ríꞌkhui̱ najmaa ngaa̱ xúꞌkhu̱ má tsítuun mangaa ikhaa ríꞌkhu̱ má rí nawaꞌnu̱ jma̱a náa̱ awúún tséxi̱ nakhú. <hesitation> ikhí rá mangaa ḿ rígá xu̱a, náá ejmaa rí xua̱ rá, najmaa nu̱ratuun jma̱a iyaꞌ, naꞌwa̱a̱n jma̱a gúwánꞌ tikhuu rá, naꞌwa̱a̱n jma̱a kafée̱ má tikhuun mangaa xógíꞌ ríꞌkhui̱ ejmaa rí xúwáꞌ rííꞌ xu̱a, ikhaa ríꞌkhui̱ rígá ikhaa. <hesitation> xúꞌkhu̱ má chálá mangaa rí chálá rá najmaa <hesitation> nakhuáá jma̱a ginitsu, najmaa má mangaa nuniꞌjíi̱n <hesitation> awúún daan ríndo̱o naꞌga̱a rá, ando̱o náá má rí iꞌga̱a̱ rá, ikhaa ríꞌkhui̱ najmúu̱ nduyaxii̱ jma̱a o̱ nuxi̱ŋi̱ꞌ iyoo mangaa, ríꞌkhui̱ ñajuun rí rígá najmaa ikhí, mangaa má rááꞌ rígá. Najmaa mixtikhuu inii daan, rigá daan mba̱ꞌju̱ rí naꞌga̱a̱ xuwiꞌ, rígá daan rí narígu̱u̱la majan, <hesitation> rígá daan mangaa rííꞌ <hesitation> najmúu̱ náa̱ nari̱gu kafée̱, náa̱ naꞌga̱a̱ xuwiꞌ, náa̱ naꞌga̱a̱ ya̱ꞌju̱, náa̱ naꞌga̱a̱ mixtiꞌkhuu inii daan má rígá rá náa̱ rí nagu̱ma méjúúnꞌ ríꞌkhui̱, <hesitation> xúꞌkhu̱ má mangaa najmaa mangaa rííꞌ <hesitation> nuni̱ꞌjii̱n dayadiꞌ, ajanꞌ ríꞌkhui̱ najmúu̱ mbá ixi̱ rí rígá ikhí mangaa, najmúu̱ má chálá, chálá ixi̱ najmúu̱ mangaa rí najmúú tikhuun ikhí náa̱ nuni̱ꞌjii̱n dayadiꞌ. Ríꞌkhui̱ naꞌni ríí ma̱goo mbuyáa̱ mangaa xúꞌkhu̱ rá. Xúꞌkhu̱ má mangaa rí nagu̱ma méjúúnꞌ ginitsu rá, rígá xúbá ríiꞌ a̱jua̱nꞌ xúbá a̱jua̱nꞌ ethu̱u̱n ikhúún rí mba̱ꞌju̱, tiná ixnambiꞌjíí xa̱bu̱ ikhí nari̱gu̱u̱la majan rí mba̱ꞌju̱ tikhu ráá ríí náa̱ narígá ndxa̱a̱, náa̱ narígá, narigu̱ mbaaꞌ, mbaa̱ majan puée̱ ikhaa ríꞌkhui̱ ñajuunꞌ naꞌni rí najmaa ríí tíná a̱ꞌkhui̱. Xúꞌkhu̱ mááꞌ rigá mangaa ríí xúbá, xúbá xuájñáꞌ xúgi̱ꞌ rí gíꞌdoo iñúúꞌ náa̱ nutsuwáa̱ꞌ rígáá <hesitation> nandoo̱ najmúu̱ ríꞌkhu̱ náa̱ naꞌju̱u̱la majan, nandoo̱ najmúu̱ ná̱a nutsuwáa̱ꞌ duun, ríndo̱o nuni̱ yaꞌdu xúwíꞌ, ríndo̱o nuni̱ ríí. Na̱nguá niꞌgu méjánꞌ rá, ikhaa ríꞌkhu̱ najmúu̱ nutsuwáa̱ꞌ jma̱a, xúꞌkhu̱ máá najmúu̱ mangaa ríí rígá xúgi̱ꞌ rí <hesitation> a̱jua̱nꞌ xkáñá e̱thu̱u̱n ikhúún rá rííꞌ najmúu̱ ríí nandoo nura̱tuu̱n jma̱a ginitsu rí naꞌphi̱. Mangaa má rígá mangaa rííꞌ xú a̱jua̱nꞌ a̱jua̱nꞌ paska rí nurtaxi̱ jma̱a guma xa̱bu̱ náa̱ <hesitation> nagu̱ꞌ guma náa̱ e̱jui̱i, náguá má eratuu̱n jma̱a ñawúu̱n tikhuun xúi̱ꞌ rá rí a̱juanꞌ paska ríꞌkhui̱ irtaxi̱ jma̱a, ikhaa ríꞌkhui <hesitation> nda̱yo̱oꞌ ikhúún rí najmaa. Rigá má tikhu xndrútu̱ mangaa, xndrútu̱ náá ejmaa xndrútu̱ rá, náa̱ nati guma, <hesitation> rígá xndrútu̱ ríí najma̱a xa̱náá ikhaa rí náa̱ nati guma ikhaa ríꞌkhui̱ ̱ñajuun na̱ña̱a̱ nambáyuu ikhaa numuu rí nati guma ikhí, ngaa̱ na̱ñawu̱u̱n maꞌnii̱ mika guma eꞌni rí xndrútu̱ aꞌkhui̱. Najma̱a̱ xanáá jma̱a xúwáꞌ náa̱ nudu xa̱bu̱ ngaa̱ mu nuni̱ méjáa̱n má tsú nama̱ñúú rúꞌkhu rá, nujñáa̱le <hesitation> niuxi̱ŋi̱ꞌ iyaꞌ xógiꞌ ríꞌkhui̱, ngaa̱ maphú mitsiꞌyá ikujma ríndo̱o narigu. Xúꞌkhu̱ máá mangaa rí nari̱guꞌ náa̱ ma̱khuáá idú mangaa, rí nari̱gu méxaa̱ rá, náa̱ napitsu rámúúꞌ xa̱bu̱, rígá ikhaa ríí natrámá mámbá mixtiꞌkhu inii. Rí xúgi̱ rá yáá nixtikhu má wéñuu rá numuu rí yáá na̱ꞌkha̱ wéñuuꞌ rííꞌ <hesitation> nugu̱jua̱ gu̱bi̱ꞌ xúgi̱ꞌ ná̱a natrámáꞌ rííꞌ nandoo. Nuxu̱díi̱la jma̱a rawúúnꞌ xa̱bu̱ mangaa yi̱i̱ꞌ rí natrámáꞌ, ríꞌkhu̱ xógíꞌ ríꞌkhu̱ mixtikhuu e̱ꞌni xúgi̱ꞌ. Ngaa rígá mangaa rí náa̱ naꞌwa̱a̱n ii naꞌwa̱a̱n jma̱a iyaꞌ xa̱bu̱ ikhaa rí gíꞌdoo máa náa̱ mitratuun tiku rá ngaa̱ tikhuu má ra̱gíꞌdoo rá migi̱i̱n jma̱a iyaꞌ ikhaa ríꞌkhui̱ ñajuunꞌ rí rígá, náa̱ rí <hesitation> najmúú xa̱bu̱. Mangaa má ráá, tséxi̱ mangaa rí tséxi̱ mixtikhuu inii tséxi̱ rígá xúgi̱ꞌ, rígá tséxi̱ rí paska ti̱ga̱, rígá tséxi̱ rí wáá jayuuꞌ mi̱jnu̱ꞌ, rígá tséxi̱ rí mi̱jnu̱ꞌ, ngaa̱ rígá tséxi̱ rí ajua̱nꞌ mangaa, ngaa̱ rígá tséxi̱ khu̱ba̱ mangaa rí najmúú xa̱bua̱nii wajiúúꞌ, xúꞌkhu̱ má xu̱a ixi̱ mangaa, rí xúgi̱ꞌ rá yáá xógíꞌ má a̱jua̱nꞌ o̱ ii <hesitation> plástiku̱ ñajuunꞌ xúgi̱ꞌ nákhaa xurí wajiúú. Xkuaꞌnii eyo̱o̱ rí naxkhamaa ikhúún rí rígá náa̱ awúún mbá guꞌjuá náa̱ nagu̱ma méjúúnꞌ ginitsu.